اللون الأحمر يذكرني بالورود الحمرا اللي تعبر عن الحب والشغف، وبعد يذكرني بالتفاح الفرش والطماطا. يذكرني بعد بالحرارة والنار، وأحياناً بالخطر والتحذيرات بعد ممكن.